En tinne heng mi zung zung hipartina hen eno suekon te soka. Ah, <hesitation> whatsapp ahen, flyer tegan tsema. <hesitation> Instagram lama te, legan tion tam tak. Te, <hesitation> status clip, story tu ting. <hesitation> Kan si loma. Te animo, en tida tu vatave. Tia, haosam kopmei. <hesitation> Tahansen vaknatupohi awamlawi. <hesitation> En tinne, partina ei le in tu tehi, en tinne inin tsut lok dan. <hesitation> Avamakve. Ah, whatsapp ahen. <hesitation> Partina tel tu zung. Ngrup ahen kan etkoma. <hesitation> Juta tun, kan membarza tu te. Kan siet nua. Loma tegan pea. <hesitation> Ei tu le in tu te. Sangsang. <hesitation> Kan lei tachina lom le. Eh, nang ni zung. <hesitation> Ven min lau she. Adieh. <hesitation>